بالطبيعة ثقافة الصين هي واحدة من أقدم الثقافات في العالم، و <hesitation> الصين تتمتع بتاريخ طويل، <hesitation> مثلًا عندها برشا سلالات وعندها برشا فلسفات تقليدية وعندها تحترم برشا القيم متاع، وعندها الطعام الخاص متنوع ويختلف من منطقة لأخرى.